दोस्तन के विविध समूह भइले के बहुत फायदा होला, काहे कि दोस्त <hesitation> अइसन होले कि माने खुली के आपन कुल बात दोस्तन से बता सकला। और दोस्त लोग चिंता कम कईले में मदद करेलें और कभी कभी ते समाधान बता देले और अच्छे दोस्तन के विविध समूह में रहल व्यक्ति के दिमाग खुलेला। नया और रचनात्मक विचार मानेन के दिमाग में उत्पन्न होला। लेकिन दोस्तन के समूह कैसन चुनल बा एहो बहुत समझदारी के काम है। गलत दोस्तन के विविध समूह इंसान के जिंदगी के बर्बादो कइ सकेला। एह बाते दोस्तन के विविध समूह रहल बहुत जरूरी होला लेकिन ओमें दोस्तनो के बढ़िया भइल बहुत जरूरी होला।